Colo na ja wajnaⁿꞌa joonaꞌ nmeiiⁿ colo wee, colo cachuiiꞌ, colo tsa̱, colo ntom, colo canchiiꞌ, colo wee, cajaⁿndyaꞌ, colo china, colo tsjaⁿꞌchi, colo.